Gne fomba fikaraka koa zashy hoe smo- smoothie, <hesitation> izy ity zashy sakafom-bazaha zashy izy ity fa sy de sakafo tena gasy loatra, fa izy zashy <hesitation> a koa nanin'ny milk shake avao koa, e milk shake za ronono izy io <hesitation> magnara da koa glasy glasy zay, ny fomba fikarakara anazy amizay zashy mandalo haninao ame mixeur eky izy, mixera za fanodikody misy raha asofoka courant, akoa fandisagna legioma io zashy izy na fandisagna fruit voankazo zashy, da ny hihignana ny fomba fihignana azy amizay mampiasa pipety agnao hisesefagnao anazy.